ہِتے کجھ مکھ اناج دے ناں دتے گئے ہن۔ جو پورے بھارت اتے وِشو وچ وکھ وکھ تھاں تے اگائی جاندی ہے۔ یہ دانہ دار اناج ہے جو مکھ طور تے آٹے وجوں ورتیا جاندا ہے۔ بھارت دے زیادہ تر حصے وچ کھان لئی مکھ اناج ہے۔ مکئی یہ گول دانے والا اناج ہے۔ جو مشری اتے پجیاں وچ ورتیا جاندا ہے۔ جو یہ سرِیر نوں مکھ طاقت پردان کر دا ہے۔ اتے جدوں اوہ روٹی وچ ورتیا جاندا ہے۔ باجرا گرم علاقیاں وچ کافی مشہور ہے۔ اتے اس تے ہی روٹی بنائی جاندی ہے۔ جوار دکنی بھارت وچ یہ اناج کافی پرچلت ہے۔ راگی نوں کیلشیم دا ودھیا سرورت منیا جاندا ہے۔ چنا یہ پروٹین دا اک اتّم سرورت ہے۔ مونگ دی <hesitation> ہلکی اتے پچّن جوگ دال بنان لئی ودھیا جاندی ہے۔ مسور لال رنگ دی دال ہے جو پروٹین اتے لوہے نال بھرپور ہے۔